Ja ijin kuacha ngajni kuinde nga xuku nga tijñani k'ui en xi basenejmijni ja en naxijen xi nukjuajnijinde k'ui ku ja skanda kuatukjajni ja kui en tjinukjuajojni ku kjuamachajójni kui en skanda tu kjiani tjimaña ngasunde tjibasennejmí en nima kuacha chjájojni xuta changajni ku kuacha tjiba icuyajni kuacha tjibakuyaníjni kjand'e kjindijni kui en xi majnijin ngat'a najmí nguisa kja'é en kui xi nñu nukjuajni nguisa nga tu k'uajire nguisa en'e jmíi en nima ja masateco xi'ande xi en naxijen kuacha m'í nga kastiya masateco tsúre xuta ku tu kuijítsekuajande ngat'a tjián nguisa kja'e tkuya en nguisa xi tjin xuku en ningutse tuku masateco tu kjua'e kja'e tkuyachachja xuta kja'echa tsi'in chja nga ngu najmí menengui kja'echa tsure ku kja'echa bixujnijin tjian kuaya ku tjian nguisa enxi en ngati'á m'íre nde kuacha kja'é tkuya kui en kui nga kjin tkuyama en xi tjin k'ui nangui mejicoñá nangui xi tijñajnijin ngat'a'e ja nguije xuta nga mejikano nguije xuta naxinanda mejicoña ku nguije kui ende kjin tkuyama xi tjin k'ui nangui naxintsje jmanga tijñajnijinde tjiángande jmanga Chja xutaña xi tsuba jajan naxinsje jajan sapoteco m'í jmanga kumáre en kui xuta xi ki'mí benito juares ku ja nde kuacha chja kui en kui xuta ngat'a nga ja nguije kui tkuya ende ja tkuya ja tkuya tjinre nga ngu naxinanda nga mi en xi basenejmi xuta kui nga ja kjínma kucha tsi'in chjáa xuta ndedsa mejénña ngu najmi chjenenguiña kuacha bixuña tanga kja'echa tsure xuta kuinga ja kuira xi tsu 'en nga ja ja kuma jakumajni énjni nga ngungu ngandejnijinde ku kui en xi tjin k'ui mejiko kjin tkuyama kuacha tjin tse'e xi ende ku ja tjiángande jmanga xuku xuta xi xi'in ku nde yachjinya tukukua mare nga tsinda tsa xuku najñu chjine najñu xi ijin ña'a tsa tsu najñu xi ña'a xuku singa'e xuta xi'in ku ja kuacha kjimanda kjat'e najñu xi kuacha kjimandá ngatu'sae kuacha kitsi'in xuta cháña ngatus'ae ndanga nga kitu'sinre jmayaña kjia skanda mi nu nga ja kuacha ngare xuku namíchajni nachajni nacha'e namichajniya kjin tkuya xuta xi ja tsé jindiba nguisa ku najñu nima bajá ja ayi xka najñu tsanga ku yachjinde ja chjine tsú bajá ku tanga Tse kjua nima 'ñaju nga ninda kui chjinende ngat'a ijin tjimindaeji najñu tsanga jmanga tjin najmi fakinda najñúuya mindae nachjunya mindaeji nindu'eya mindaeji kichax'i'eya mindaeji aro'eya ku nga ja kumande nga ja ji'i najñúu ku tjin xuta xi mare tsik'iya tsik'iya ijin najñunde kjua tsindanire tsa nise kjua tsindare tsa xka kjuatsindare ijin naxu nguije tkuya yakún tsure xutande xukuxi banguire tju'tsin ku tsjua b'endu najnu nga ja b'iya ku tsjua bendu najñ'uu nga ja kuma chjine ngutjújítsema kui najmi nga ninda tsé mare tse nitjin fajo nde nga tsinda yachjin ku nde tjin xuta xi'in xi mare kjuya nga kjuya- kjuya chjine ku tsindajo k'ia xikjin ku tuxi kitsa faemare ngat'´a'e nga ja kui najñu inchya tsikjien ngatus'ae xutaña ku tuku tsi kjien kjat'e yaka'a xuta xi ma tsjuare nga bajá nga kucha tsi'in ijin kucha tsi'inkunnajñúunde matsjuare xutaña ku tjichajá najmi ngat'a ja kui najñu xi 'ñu ngare nga xuta nima ku xuta xi xín ndibande basendare kui najñúu ku ma tsjuare xuta tjin xi b'atsende ngat'a tsjua kun kui najñúu ngat'a kjin tkuya asen nachjun ña'á kjin tkuya asen'e kucha tsi'in tsinda xuta tjin xi tsu tsinda ja ku bistunée bakjare Ku kuacha kui tsajá ngatu'sae jachajnijinde bistunée tsure ja fakjare tsu jan ñuju bistune fakjarende ku k'ia fañare chjine nguinde'e ku chjine b'ejñare kasin kuacha tsjua ku kui xi ijin ja kui xu tsu tsjuakunkuajande kui xu xi ijin najñu ndá tsure xuta nde ayi kui xi najñunda'e xutacha xi kuacha tsu bistune ku kjat'ende ja tuku kuacha kun tsu xi mandá tu kjua'e tse nga nguinde be'éjire ijin bistunée xuta tu subá ijin naxutse chjine ijin naxútse ña'a xka'etseya nise'etseya yakun'etseya tjiña'a kjat'ende ngat'a mejá tisasenkajó nguxáa kui kjuakitakúun ngat'a ja xuta tjatse ja kja'echa inchya tsikakíngare kja'te kucha kjima kuacha ngare xuta nanguijni kuacha ngare xuta mejiko nga kui xa mare ayi ku ja nguijéjíma xuta mare kui xa tanga tjin xuta xi tuxa kui xa nchya tsi'in ku xuku ja artesano jande nga tsjuare nga tsi'in kui xa kjaenni nga kjua nima ña'á tanga tsjua b'endu najñu nga ja kuma ku núnib'endujú xuta xi marande xi tsikjitse nguije jmanga tsubare fae naxu'e chjine'e nguije najmíi nu faemare ja nga kitsají faema kui najmi ku jaskanda ma untkunigu'e tsja nigu'e xuta nga bas'enre nindu kuacha kjima nga mandá kui najñúu tse kjuanima mandá tanga tsjua b'é kui najmi Kui nga ijin kuacha tjin tse ijin kui xuta xuku xi tijñani k'ui mejico ku jaskan nga kuma xi'a ja ndibaningande xi m'í s'ui ndiba skanda batutsinde ijin kucha tsi'in jindiba kucha ikuyajni xutajni kui xi ndibande ngat'a ja ijin ndiba ijin ndiba xuku nga batutsinre nu tu k'uejñaña nga xuku nda kjuatutsinña nunde nga kuach'atutsinre ku s'ui nguije nguije tjin ndiba ijin xuku k'ia skanda ijin nitjin- nitjin ch'asen ch'asen minde jó sa jo sa febrero kuacha tsure xuta cha ngatu'sae kucha chjare xuta xi 'ñu changa kis'e nguisa kuajícha febrero tsu xuta jefrero tsúre ja tanga ja en nima xu xi'a en cha xi'a ayi ku kikjua nga tsjua tsu en ayi ngatu'saeya tsit'ena nguisa áan namin'a namichan'aya nga tus'ae tsitijunjni xuta ku ja tsjuayamajni nguxáa ja xuku t'ajé nga tse'e en texin'a tsakaen ku ngatu tju'mejí tsujni ja ngatu mijnúji tsuxu ja kuacha tsú ngatu s'ae en cha'e xuta kui nga ja b'etutsin s'ui ch'asende ayi kuatutsin kui ´suinde ngat'a jó sa ngu ku jó sa febrero ma ch'asen Tse'e natunia kandelaria ayi xu xu xi'a xi presentasion del niño dios xu m'í jmanga kjuatjutsin k'ia kja'te nga ja kuacha ijin ndiba lui s'ui kui nga kjua tsi'in xuta nanguijnijinde nga kjua tsutojoni bakáa xuta kjuaninda kurráaya kjua ninda chinga xine senya kjuaninda yandi'ixinesenya kjuaninda ijin karrera xixi tse s'ui ku tse'e niskindi nikangaya kui nga fa'a ura ayi tsikanga burru xutaya kuacha n'ñu kuitjú kui s'uinde ayi ngatus'ae ngatus'ae nga kjin nu tjinre nguisa nga fa'et'ajni xuta xi xin ndiba nga xin ngande xixi fa'e k'ui 'ñu bitju kui s'uixu tuchan kjifajendande ngat'a nga kjin tkuya s'ui xi ndiba nguisa ku ja mejé jajen chuba kui s'uinde ayi kui nga ja kuma s'ui ch'asende ayende kjuaeni chana'mi kjuama mixáa k'ia kjuanichakun sen sen tsichakun xutande tjin xi sen sera sen'e na'yusen'e chusera 'minde xi ijin tsinda sen jácha tjin ja cha ninguxinde kui xa kjua tsi'in ngat'a'e ninguxi ijin tsubare nga tsinda sen ku kjuanikabi kui najmíi ton b'engui xutande nga ninguxinde nga kjua tsindá sen ñujú ún nitjin mare xuta nga tsindande ñujun uchan ún uchan nda ngu mi sen mandá xi kjuamachakun ku ngat'a'exu nga machjen kui sen kitsújni já chajni Ngat'a'e kjaxu kui sende nga kjua tí kui sende tsa tjo 'ñuxu ndiba kutsa tsi ´ñu kjiba'a ku tsa mi xi kjima ngasundée kuixu sen basen tínde ku kuendá tjo ku kjaeni nga kuacha ma ngat'a'e ja ch'u´tayajójni tsa cha'on kji fane ku mendají cha'onnde ngata ngat'a'e tuxi ma tkunre cha'on nga fane kui sen kjua chjabe ku k'uetí ku- ku kjua nutjon difa kjuachakun ngadae ni'ya ku fae kjin namicha cha'on kjuae kjin ngat'a'e nga ijin ja nga- nga'a'era nga kuchakun najmíinde ku nguije animari nga kinichakin najmi ku k'uetíi kú a s'ejinri nga menda kui najmi fae cha'on kjin tjo fae kjin tsi kuacha ngat'a'e ijin nga kucha kumande nga kinichakun sen k'ia s'ui- s'ui kandelaria tsure jmi s'ui ch'asen nga ja kuma k'ia kuanbe ku ja ndibanganíijin xúun xúun ndibangande ngat'a'e ijin ja biakrusis tsúre jmíinde ku ja xúun bixunjnijinde ndiyate fa'andae kuitju biejne tjunde kuitjú nga biejne tjun ku mañaja xuta ninguxi ku kía kjuaña'á ijin ngu rosario ku k'ia bitjaya ndiyate bitjayajó asen'e namiña diu asen'e kristo Asen'ende kui xi bitjayajo ijin ndiyate ku tjinre nga ngungu estasion kucha ña'a fa kijñajo nga nukjuandá yajoña nga chjinenguire kju nda mí je xi yajáña mí najmí xi kiña'aña ja tuxi tschat'axuna diu kuacha ikuyajni xutajni ku cuacha s'ejinjni jin ku kikjua nga kuacha 'ñajunjni ndiyate'e xúun xki estasion xki estasion skanda nga fichu xi teñujú estasion nga kjua ni- kjua ña'á kjua chakun nga kuakjiengui yachjinde mañaja xuta naxinanda mañaja nga kjuatutsinre biejne tjunde kuanícha xi ma jó biejnende nde kuanícha xi ma jan xi ma ñujú biejné tukú kui tukú kui ndiyate bitjaya tuku k'ia ngu estasion jmanga tjibitja skanda nga fichu xi únya junya yatuya ijnya ñajaya teya teñijú estasion skanda jmanga fet'ande k'iaxunde nga ijin kichjabe namíya diu jesucristonde tsú kjua kixíixi ye'éjni xutajni ku ja k'iande kjua chjabe ku kuanguijo ninguxi kuanguijo ninguxinde kjuaña'are kjua chakun kja'é kjuachakun kjuae ijin natjunia ku kja'e kjuachakun kjuae ijin asen'e namí jesucristo nga fichu xi yatu biejnée bierne de dolores tsure xuta nga ijin xuku kastiyande ku ja biejne tkun kjiakua ayi biejne tkun bixúujnijinnde biejne kja Kui nga kja'e kjuachakun kjuae asen'e namí jesukristo xuta xi'in suba kjuajo kjuae tenguirende nga kuisitjen ku yachjinde ja natjunia fajo ku kui kjua chakun xi sere xuta tanga latin miserere 'mí ndibare jma tjian salmo sinkuenta ku yachjinde salbe reina ´mínga kjuachakun'e natjunia xise yachjinde ayi ku kui kjua nga ja kuacha ye'éjni kjua kix'ii xutajni ku kuacha ngare xuta mejico tsu- tsabéjire nga tu k'uitsek'ui nga nguije ngasundée kuacha ma nga kjifa'a nga yatkun kjia nga m'í nitjin'e xun kjia nga fa'aya ndiyate kjia nga kini'kien namíña jesukristo tsú xuta kuacha tsú xujun kuacha tsú ja tuxa nga ja kuacha tjin kjua kixi'e ninguxi kuacha tjin kjua kixi'e nguije libro xi én xi ye'é namiña diu ja kuacha tjinikjitjusún xukucha nga s'ejinjnijin ku kuachá nikitjunsujni nga xuta katoliko 'míjnijin ja kjaen nga kjin tkuyama religion xi tjin tanga xuku religion jmanga natsjejnijinde katoliko ku ja kuacha ngare nga fa'ayajo ndiyate xuta kuacha tjin tse'e xúun ndanga fet'a nda nga fet'a xi yatu xumana ayi ku ja- ja ijin nga ja kumá k'iande ku kjua chjabe k'uenda ijin kaxá'e xi kjiya namíña diu Kjuaninaxunde kuajandeya nga ijin k'ia machjende já chande kjua- kjua- kjuaninaxu kui kaxáande ku kunguijo jmanga m'í kalbario jmanga ngande jmanga kuakjañají ja kjaenni nga asen'etse tanga kuacha kis'ejinjni ku kuacha tji'ñajo ku ki kjua nga ijin kuacha tsi'in ku k'ia baja xuta já cha tejó xuta xuta chánde xi fajandaende kui xu xi kiña'á apostole xuku asen'e xutande kuacha tjinikja'etsjen kuacha tjinikjo ku ja kuacha kjaeni nga xuta ngasundetse ja tanga ja xuku tu asen'e kik'ejñande ku ja kuacha tjin nga nikakinre xukucha nga tsubare k'ia kjuae tenguire ijin kaxáa jmanga kjiya asen'e namíña diu k'ia kjua k'ejñákuande nga nguixúun tsa ngu xi kjuane ún ngu xi ún nguixun kuanguijo ku kjua k'ejña skanda jmanga ijin tjián kalbario k'ia kjua s'e kui kaxáande ku kjuajo natjunia kjuae natjunia mariaya kjuae nguiajó mariya kjuae k'ia ku ja najmíjni kja'e tkuya tanga ja natjunia kandelaria kjabe xuta k'ia ku kui xi ma jan mariya kia ku kjua s'ejña kui kax'aa ku kjua ndibani natjunia asen'e natjunia kjua ndibani ninguxi kuacha ngu kanto ndibajóni xuta ngu alabansa ndibanínde xi kjua ndaníre nga kjua'e k'ia ninguxi Kumá k'iande s'aeníkure basen nitjen nde fa'aní cru fa'aní natjuniande fatsikixant'aní kui kaxáa kuacha má ijin k'ui nanguijnijin nga xuku kui kostumbre xi ye'éjni xuta xi kui já chajni kuacha ikuyajni ku ja kuacha tuku tjinikjiéji'ni kjua nga n'atsjenji kui xun nga b'astjé xuta naxinanda kui xúun nga ja kumá k'iande ku xubatonijande ndibanga ja s'ui ña'ande kjia tsubájire tsakaen tanga ja tuxa ja nga kuacha ijin ikuyajni xutande ku ja xubato sabado de gloria tsúre jmíi kú ja fanango tsiín xuta naxinanda ninguxi b'atsje kui s'uinde ayi ku fa'et'ajni xutajni xi xín ndiba xi ndibani monterrey xi ndibani veracrúu xi ndibani puebla xi ndibani majico nga gfa'e xuta kjin kuacha ma nga 'ñu bitju kui xúun 'ñu bitju s'ui 'ñu bitju nguije kui fanangonde nga tjinitsjuajoninde nga ja xuku ja kiñají diu ku ja kuanguijoní ninguxi ku nga jnúunde kjia tjian fanango ndumingúuní domingo de resurreccionxu m'índe nga nde fakja'ayani ku kuanguijo nga nguindengui'e nga kjia faejí ninguxi kaxa xi kiya asen'e namíña diunde ku ndiba ngu angel xi ndiu kasén k'ia kalbario kui xi kjuatsjé fanango kui angelchinde ku k'ia kjua sasen kui xta ku kjuaení kaxáa kjua chjayaní xi'a Kui nga ndumingúnde k'ia meje ma'asenre xuta fanango ku nguije xutajni xi xín jindibáne ja inchya b'endani yajo'e xuta nga inchya faéni ngat'a'e ngutjutse kitsi'ire kjua kui xuta nga kjua'e ngutjutse kitsi'íre kjua nga bakasion nga kuatsikjaya xa'e ku kjua'e tsabe nangui'e xukucha chan jindibá ku kuacha cháan ichya faéni kiura kjua ngují najmí mare ngat'a nga ja nguije anima'e xuta nga jindibá inchya chjare diu inchya chjare nga kjua ndiba ku kuacha inchya chjare diu nga inchya faéni ku nde kua naxinandande kjua tsjuare nik'uechji nguije kui xuta xi ji'i xukucha cháan ji'ijnu kuacha cháan tanguinijnu tjim'íre xinguiña tuxi yanuníre tuku ña nde 'natsjéniña s'ui tuku ña kua tjiña'ániña tji'míre xinguiña ku kuacha ma nga chan fichuni ngande'e kui xuta nga ja kuacha kuma xúunde ayi kuinga ja kumá k'iande xúun nde ja ndibaní ijin setiembre ngande setiembre tjiangande ki ngu s'ui'e ngandée ngat'a kan- kanñaja kajin kañaja sa bitju s'ui'e ngandejnijin ngat'a k'ui siájni san miguel arkangel m'í xi siánjni k'ui patron'e ngandejnijin ngat'a kuacha m'í kui ngandée k'ui ku kui bitju nde kuacha s'ui 'ñu bitju kjiakua nde kuacha s'ui nñu fae xuta fa'eninde ja nde b'ubéni yaka'a xuta xi ji'ima nitjin xúun ku nde fa'eni kui s'ui ngat'a tuku kuacha 'ñu bitju be'eni nga ja kjua mande kajin sande ku ja kjuama mixáa kajin sa kjua stenda niskindiya kjua ña'ani primera komunionya kjua ña'anni konfirmasion Kjua'e chanam'i kjuae tsi'in mixáa ku kjuastenda niskindiya nñu bitju kui sui ku ja kuacha ikuyajni jajni kuacha ikuyajni jáchajni ku kuacha tjin'atsjé kui s'ui ngují xi tjitsichaya ngat'a'e nga ja játse kuacha ngaña ku ja tjin nga kuacha n'atsje s'ui tsujni xutajni ku kuacha tjiña'á kuacha tjibakuyare kja'te niskindi xi inchya machaya tuku kui kjua kitakúun inchya faé jande ku ja tsichayají kui najmi xi ma ngadejnijinde kañaja sa nde kuanicha mañanita tjiba'ére santo patrononde kjua'eni xuta xi tjinre mariachi b'exare xutande ton tjib'engui ton b'engui xuta yaka'a xi sakuyare nguxa tonde kutsajmée tsingu ton xutande ku tjib'exare banda tjib'exare mariachi tjib'exare marinba tjib'exare grupo cojunto nga kjua'etsjua mañanita kui xuta nga kjuanejan kjuane ñujú ndiuma'asen ja tjima xuta ku n'ñu kjibitju s'ui tji tsin chunab'íya tji tsin chuturúya tji b'e kastiyoya nga jñúunde ayi ku kjua ninda kurra'e bakáa kjua nutojun chu kjuanutojun nguije chu bakáaya b'endusunre xutaya tjin xi tjinre xuta xitjinre ndejende kui kjaniya chu kuin inchya tsi s'ui kui xutande ayi kui nga si fane tjiña'á nga tjimijnucha xinguiñá nga tjibixungui xuta xi tsjuare nga b'endusunre ja ayi tsjuare nga b'endusunre bakáa ku ja nguije kui xuta inchya bixungui ku kui xutande fa'et'ajni xuta xi tiña ngande xuku Kui lomabonitaya xuku jmanga m'í ngundaya xuku jmanga m'í ndaxaya jmanga m'í sa martinya jmanga m'í nigutseya jmanga m'í sa felipeya jmanga m'í tku nandaya jmanga temaskáaya jmanga m'í ndatkuaya jmanga m'í ndatiya mañaja nguije kui xutande ku s'ui nñu xi ma kui nitjin nga ndiukasendá xuta kucha kjima ngandéjnijin ja kui najmi xi ma k'ui nangui xi chja mejiconde nagui naxintsje nangui mejico kuacha ngajnijin nga tijñani kuacha ña'á kui sui kui nga ja kuma kui s'uinde ja nde inchya faéni kui xuta nga ja kumande tjin xi kjuaeni nga ja kuma tse'e bak'aa nga ja kinutojun chuya ya xinesenya jakumande ja nde inchya faéni nangui'e xuta ja tsjuatjinre inchya faeni yaní sen'e kjuachakun'e ya'ani ndifa kjuachakun'e ya'ani naxu'e xuta xi jindibájí ku kui ya'are xikjinde nga fa kjejun fa kjet'a yajo'e tuxi nda b'endure kui xuta ngat'a dki kui najminde ndifa kjuachakúun dki naxunde xi kjuakjejun santo xuta ku kua'á ngani'ya'e ku xuta xi jindibají ku kui kjiejun yajo'e kui tsitsjejun yajo'e xutande ja tsa chi'in tjinre xuta mandayani ayi fayaníre xutaya ku ja kuacha ngajnijin nga kumá kui s'uinde ayinde ja ndibani otubre otubrengande ja tuku natsjé s'ui sa rafae jara itju kjiande nga kuma tse'e san miguel ngata nguijan kui ja itju tse'e San miguel san rafael san gabrielya ku tanga tsúni já chajni xi ye'éjni ende nga kui xu nitjin ji'i kui santo xi m'í san rafael kua ma nga kañuju sa octubre bitju s'ui'e ijin kui sanfael mitsa kjia s'ui'e tsakaen tanga kjia xu ji'i kui santo nga ji'i kasengande k'ui niguxi ku kuacha ma nga bitju kui s'ui ja nguite kuajímacha 'ñu bitjusa tanga nde kui xi ma mixa ndekuixi nguije xuta xi chja kik'ui nanguijni k'uijinde ku fichu nguije ngat'a ja xuku xin'a nga xuta xi s'eginre nga kuachande ja faé ku ja matku ma ñaja nga kjuma mixáa kañuju sa ku ja nguite 'ñujima kuacha tsa xuku- xukucha ma nga tu s'ae nutojonma bakáa tsakae tanga ja mejémejé nga kji fe kjua ja ngat'a'e nga ja ngat'a'exutse kjianga ji'i kui santo ku kuitsekjua nga nitjin'e tjin'atsjere kuinde tuku kuacha mása nga mañanita ba'eresa tanga ja chuba xutatse ayi ku kuacha ma nga n'atsje kui s'ui nga kumani k'iande ja ndibani nga ijin kjue sa octubrende katengu sande ja tjib'enda yajoña ngat'a'e kingu tradision ndiba kingu kultura tjian k'iande jmanga xuku nikjaetsjenga xutaña xi jesún kuacha ña'ánga ndiba samik'ien ku tjib'enda yajoñande katengusa ngata kuacha s'ejinjnijinde nga fa'exu asen'e xuta cháña xuta xi jesunña Ndiu kajáxu asen'e ku tjin ga nikitsare yajóoña ja xuku s'uitse ña'are kui xuta xi kijí ku fa'eni kuacha tjichuyare kui xta nde nga k'uenda yajoña nga tjinindusinre yajoñá ja tsa najmíña ton ja tichjenyajun tichjenyat'a najmi tuxi manduju ku tuxi s'engure animañañáa nga tjichuyaña xi k'ien ku kjua'e ku kjua'e asen'e ku tjib'ejñare najmí kui nga ja ja k'ia kuatutsikuajande nga ja kjuané kicha ayi kjuané kicha katengusa ngu xi kjuanetejó kjuanetejó nchyisen fane ijin kicha kjindi ngat'a tutjunxu niskindi fa'e asen'e nga ja jesun xuta ku fa'ení asen'e kui nga kjuane kicha'e kui xutande ja tjian dari yajori nga kinindae tsa ngu ndayajo kinundae tsa ngu kandu xanda kinindaeji tsanga jarrúuchi tsanga ijin yajo tsjuchiya tjin xuta xi janda chinga tsikjesunde ngat'a ja nga s'ui 'ñu tjin'atsjere xuta xi jesun tsikjesun chinga xuta yaka'a k'ia xi tsik'ienjí ku ja k'ia fa k'atse nguxa yajoja tuxi ma b'esunre nguxa yajo tsa kandúu nindaeya tsa yajob'engui ni'íiya ku ja tjinitsjuajo nacháannde ngat'a kuacha s'ejinjnijin nga fa'e kui xuta ku kui najmí xi b'ejníji ku ja kjuajo asen'e ngat'a a s'ejinri nga ijin ja ijin najmí xi b'esíin kja'echa jéen nga k'uesíiji sijen fanda ku nga ja nchyajúnre nguite kuajícha máni Ngat'a'exu kui ijin sijen'e najmínde xi kuakjien kui xuta xixi xi jesun kui xu xi nde kjuajo kui sijen'e kui najmi ku ja nguinde juajícha chineni najminde tsa kjuachineña ñáa ngat'a ja ja kijí asen'e kui najmi kui nga kuacha b'esin difari k'uesi senriya tsa tjinña raxáaya tsa tjinña ndajeya tsa tjinña nguije tkuya kui najmi xi ma b'esun kjua ninda nachan kjua nindare nachan'e niskindinde chubamá ña'á tse'e niskindi ngat'a niskindixu ku nde k'ají ña'a chuba kutúuchiña'a ya tsjaechi'ende k'ia jmanga nindae nachanchi yaxa nindá yaxa ijin michya tsjaeya yaxa fasunk'are nachanyaxa kjuaninda ku k'ia kjuasúnre xka isu tsa xka nachja fasun xuta chájni ku tukukuacha ña'ájni kjat'e tukukuacha mitsa tjibasekajóyajni kucha ña'angajni kui kultura xi tjian k'iande kui tradision nguije kui kostumbre kuacha ninda nachan'e ku k'ia k'uendusun ijin najmi xi- xi- xi machjen xi b'endusun xuku xungajoya xuku naxu samik'ienya xuku naxu ijin kui ijin naxu xungajo ku naxu samik'ien kjo ijin xujña tsure xuta nguije kui naxunde tusak'ia chja kui najmi xi xukuxi b'esun k'ia kuacha ma nga nitsjuajo nachan'e ja niskindi kuinga kjuane kicha'e kui niskindinde ku kuendáni skanda ijin ngusa- ngusa nga nchyisen Kui nga kuas'enni tse'e já chande kuenda xi'a kicha kjindi ku kjuanéni kicha jée ngat'a kuacha jan ñuju tkuyama kicha xi yajá k'ui ninguxi ku kuacha nikjanende ngat'a kiuxu tjinukjuare xuta xi jesúun ja ja'a tse'e niskindinde ku ndibani tse'e ja cha- ja cha nde tjichuyaníre nga- nga tjib'esunre najmí nde kuacha nindairi ndayajo nde kuacha nindae ndayajo nuya ndayajo xineya moleya ndajñase aníya ndajñase tiabaya kandu xandaya kandu chingaya nguije kuinajmi ndajeya nachjaya raxáaya mandarinaya masanáaya tjiminda nguije najmíi nuya- nuya basi'aya b'esun nachande ku kui xi kjuatsjuare asende nga xuku tsjuare asenya ngu nga tsjuare asen ku xi majóya kui najmí xi skine xuta xi jesunde ayi nga kis'ema ngasunde ku ja kui najmi nikjaetsjen nga tji b'esunre xta kui xi nda kiskine xta b'esun ndifa axiya tjib'esun ngu serbesaya xuta xi mare kitsinde ku ja tjinjmere nguisa kui xta xi kjua'eninde ngata nga ja kuacha tjinikja'etsjen ku kuacha s'ejinña nga tuku ndiuk'i nguingu xta ngat'a ndetsa kuijí fa'e tanga asen'e fa'e kuinga kuacha ña'ajnijinde ku kjua ña'are kjuachakun tse'e niskindi ku kjuaña'are kjuachakun tse'e xuta chá B'exare tjin xuta xi mare tsi'in rosario tu kjuatsichakune nguije najmixi tjisúun tuxi ku kjuanik'axki jin'e ngu nga ngungu xutande ku kjua ña'are ngu padre nuestro jan abemariya kjua ña'are kui xuta xi jesúun chan xu bu'béni nga kjuaení kuacha tsi'in ku kuaxucha 'ñajo tse'e kuacha 'ñajo nguije tse'e niskindi ku kuacha ñ'ajo tse'e xuta chande kuinga kuma tse'e niskindinde nga ja kjuaeninde ku já cha kuas'enni kjua k'eteni kui niñu tsju niñu tsju b'esun xati tjininda kui niñu tsju ngat'a'e nga ijin tjen sa nguisa skanda sa octubre jan tjifaya niñu tsju baya yachjin ku tichjaya kuxtáa minchaya najñu b'ete tuxi faéji nda'e ayi ku tuku kuacha jen kui najminde nga b'es'iin sijen ma niñu tsju ngat'a nchye xkuen tsinda xuta ayi basen'a nchye tjun ndifa'e nixú ku ndifa nixú ku n'ajenní ndifa ku kjia minchyare nijme kjua n'ajen tjen'ñú kui najmi ngatuxi xkuenxu bitju ngat'a kja'écha ña'a nichjan nchye xukuxi nga niñu faya k'ia basen'ajokusande ku skanda nga kixu kjia tse n'ajen ku kuajícha xi'a xi niñu tsju ninda ayi tjinre nga kucha ña'á nga ngungu tkuya'e kui najmi ngat'a nga ku sijen ma niñu tsju sijensijen fanda nga tji chjan kui najmi ndaxi maxkieña najmi nga ja sijen kjifanda ku ja kuacha b'esunre xuta xki ngungu tiba kandúu ku tsa ún tsa jun niñu tsjú nga ngungu nikichja kui xuta ku Ja kuacha fandiya fandiya fandiya nguijende ku kuacha ngungungungu kjua'akja jin'e nga b'exkiya xuta xi tjitsi'in kjua chakun kui nga ja kuma k'ia nde ku ja nchyajunrende ja fane nguisa kicha k'ia skanda jan sa kjifane kicha stekjayare nga jñúunde ayi kuinga ja jáxu kijíni kui xuta xi ja jesúnde nga ja nguije sen xi tsangui ku ndiya fakinchyaya tuxi tsejenxure nga nde kjuaeni kui xuta ayi kuacha kjua'ñajo niskindinde sen tku xixi xi tsanguíi ku ndiya minchya k'ia b'ejníiri sen'e ku k'ia kub'ejníiri ngu nisu ndifa ngat'a ja ndiya kjuae ku ja kjuaení xtande kui nga ta'a nga kjia faejí ku kjua k'ejña tetjunre ndifa'e kjua ku k'imaxu ndifa'e ku kjia kjuae tjingu nkanda yanure nde fa'eni kui xuta ja kuacha xki nu xki nu kuacha tjiña'á ku kuacha kjuae ma kui xuku xi sa mik'ien m'íre ayi ngat'a'e nga ja- ja kuacha ngajnijin ku tjin nga kuacha nikjitjusujni xukucha nga ikuyajni já chajni kuma nguije kuikua nkja'te ku ja noviembre k'ia kjan'tende ja je xi'a jo jan sa ku ndibani nga ijin disiembrengande ki ngu s'ui nde ndibagani k'ia ngat'a kuacha ngangajni kuacha ngare xuta nanguijni nga ndiba disiembrende ja tjinitsjuayere yajóoña tu kjuetse samik'iende ja kja'é najmí ja tjijintakíinni ja s'ui tjijintakínni ngata jajénikjuaxa'ya Jmanga jindiba tse'e xuta mi'kien xixi kjua xa'ya m'í xi'a ku nga ja kumá xi'ande ja s'ui ndibanngande ayi kuitju ngu diciembrende ku ja ja asen'e natjunia guadalupe natjunia lupe tsure xuta nga ennima kuinga batuts'in xki ni'ya xki ni'ya fae asen'e nga ngungu natjunia ku niguxi manguiju skanda nga fichu xi tejó ijin ni'ya tejó ni'ya nikjichu nde nga nchyajun nga nchyajun skanda tejo sa diciembre kui nga kuanguijo kui asende ninguxi jmanga kjuichu jmanga kjua'e asen'e natjuniande ku xuta xi tse'e ni'ya nde nga kjua tsjuani tsanga kafé kui xuta kua tsjuani tsanga chyaja kjua tsjuaniri tsanga nipáan kui xutani nga kjuatsikabi nga nguije anima'e inchya ba'sje s'ui ku tsjua marende ku jmayaña kucha minengui xuta minenguire natjunia minenguire namiña diu tuxi ja xuba'yure ndetsakui kjuanima xi inchya tsi'in ja ku nguije anima'e nga tsjuaña xuta ku kuacha má nga xku- xku nu nga ngu disiembre nda tejósa kuinga mixáa kjuamande tejosa ku ndiyate fa'aya fa'andae xukucha nga tjin k'ui ni'ya changande xukucha kjua'a ndiyate xi bitjayajni nga bitjayajni nga b'emajni kuacha ña'+a bitjajó kui asen'e natjuniande nga tjindajó nga kjuandajóniya nga kjuanik'axki asen ijin jin'e natjunia kjuanik'axki Xuta xi kisakure xi juan diego m'íya nguije kuacha kjua se xuta nga inchya fa'aya ndiyate ku matku xi cha xi kjindi xi nchyaba xi nacha xi namicha nguije fa'andae nguije k'ia ku ja tjiya tkun tichjuindúnde tjindande tjinda kjua chakun tjinda ku nga ja kjuichu ningunde kjuama mixáa kui nga s'ae jñure kure tuku kuacha tsi'in fanango xuta tuku kuacha tu chá k'iande ngate najmí ton chja'achjijí tukuacha kjuachák'ia xi kjindi nguije kjua té k'ia nga kjuanis'ui tejo sa ngat'a ja kjia kisaku natjunia tji'mírende ku ja kuacha kis'ejinjninde ku ja kuacha tjin kjua kixi'e kui natjunia nga tejósa n'atsjére s'ui'e nga ja kumanga xi'a kjat'ende ja kuma tejósa tjichuyare kingutju nga nguisande ngat'a ndibani kingu s'uende k'iani ndibande ijin posadangande kuacha kjin nga tse'e xi ndiba k'ia kui natjunia mariya ku kui san jose sa kusé xu m'índe xi inchya tsi'in kjuanima nga ja matukja kjindi'e namiña diu ku fa'atiu xki ni'ya xi ni'ya cuacha iku xuta kuacha tjitsu xunya nde kuacha mitsa jíin kinindajni ja tuxa kuacha tichja xujun'e ninguxi xujun'e diu en'e diu kuacha tjitsu nga kuacha kumá kui nitjin ayi kjaenni nga tu asen'étse xi'i tanga ja tuku tjiña'a respetáare tji ña'a tjiyatkun nguije kui najmíi ngt'a'e ja kostumbre chang'áa xi'a ku tjinichajají Kui tradision tjinichajají nguije kui najmi xukucha ikujni xutajni kuacha 'ñaju ijin natjuniande nga xki posada- posada xki ni'ya fae nga ngungu ni'yande skanda nga fichu xi ñaja ñaja ngat'a naja xu sa tsa'a kjindi natjunia mariya ku kikjua nga ijin tjinichayají kui najmi ku nde kuacha ndetsa xutañañ'a nde kuacha ñaja sa ba'aña náañá ku kuacha kitsi'in natjunia kui ye'é kui chukusúunde kucha kumá nga jindibáña kucha kumá nga ku tjeñañáa kuacha tuku kuacha tjin'atsjé s'ui'e xuku s'ui ayi ngat'a tjiyatkunsa tanga s'ui'e bixujnijin ngat'a nga ja najmí makabiya s'ui tjiña'ande ku kui kjua nga xi ñaja-ñaja nitjin kui nga ja kjuichú posada tjunde nga tjia'úngusande ku ja kjia kuatutsinre kjuix'a s'uinde ayi nga tji'natsje kui najmi nga ja kjuichú ni'ya'e ngu xutande ja ja tjitsindusinre yajo'e kui xta nga ja nguindegui'e nitjin ngat'a'e ijin kjuatsikabi kafe kui xuta kjua tsjuari nipanya kutsa ndayajoya ja tuxukucha nga chúre nga'ñu xutajni xi kjabe nga ngu posada ja kuacha tsi'in tsjua najmí nguijejí nga ndayajo nguijejí nga kafe xi chure kjua nga ts'jua nga kuacha ja kuacha tsi'in ku xi najmíjírende tanga anima'e kuatjitsú nga mejére nga k'ia fakasen ngani'ya'e ku tjitsiin ti tsjuechjée anima'e nga k'ia mejére nga fichu ngani'ya'e kui santo kú Ja tuxucha nga bere kakun najmi xi tsjua ayi tsúji kjua tsa kjua'ñúma tjinre tsanga kuamácha 'ñu tsjua tsanga najmíre tsa ndayajo tsanga kafée tsa mi najmi xi tanga jichú ngani'ya'e ku s'ngure anima'e kui xuta ayi kuinga ndanga fichu xi ñaja kuacha nchyajun nchyajun nchyajun ja xki jñu ngare kui xuta nga kjomajñúunde kjua nikjane kicha nde ja kjoma ñaja xuta nga tjutjun ninguxi fachja'ama ku ngani'ya'e xuta ja jichunde ku k'ia fichuni mañajani xutande kuinga k'ia kjuachabení kui santo kja'e ni'ya kjuaeni skanda nga kjue'tande ku nga ja kumande kjuane tejó tjia'ungusande ku ja ijin kuanguijo nda kañuju fichu kañuju sande ndanda k'ia kañiju sa chut'are xi ñaja nitjin kuanguijo ijin santo xixinde fachjayani k'ia ku kjua s'e kjindi'e namíña diu ngat'a ja xu k'ia kitukjande tsu en k'iaxu kitukja kjindinde kjindi'e diu ku k'ia kjua s'e kikuande kjuinga kuanguijo ninguxi kjuane tejó kjuanére kicha kjuandare kjuachakun kjuaña'are kjua chakun nga kjuichú ku tuku skanda nga kue kjuane tejó jñúunde tuku kuacha tjiña'á kjua chakunde kjuane tejó ku ja nguije xuta mañaja nguije xuta matkure ayi ku kjia nde nga ja kuatutsin fanango tuxara ja kjima fanango nga kjumajñúu tanga Ndekui xi stekjayamare ngat'a tjinña respeto ngat'a'e asen'e namiñadiu ku tjinña respeto ngat'a'e ninguxi ku tikjare kui fanango ayi nguxi ngu ura ngu ura basen tsikjaya ku kjuachjanda yajo'e xuta ngat'a'e ja kitukja kjindi'e diu tjim'íre ku tinukjuare namiñadiu nga ndanga tja'aña nitjin nga nda ngatuchaña nga ndangatuma kjuanimaña nga ndanga t'ema kjindiña ngandanga t'enduñañáa nga najmí nga chi'in nga kjabéjíña tjibixu nga tjinukjuare namiñadiu kjuanda yajoña ku kuacha nukjuandaña xuta xi ndají tsubare kuacha nukjuandajni amigo xukuxi tsa inchya fesúnya tsa chi'in tjinreya diu ngatasenju nga tjayanire tjibixu diu nga tasenju ngadeñá nga tsjua kjima nga xiu kji'i ngují najmí kjima ngandéeña tjibixu nguije kui najmíi tjichjenenguire asen'e namiña diu ngat'a kitukja tji'mírende ayi ja ngatus'aera nga kuacha kuma ku ja tuku kuacha tjinikjaetsjen tukukui tichjenenguire kjua ndá diu ngat'a najmí kja'é nguisa 'ya xi chjinenguiña kjuandá ngutsema xi tichjenenguiña nguije nitjin kjuandá kuacha ma nga ndá tjimaña kuachama nga xuku tsjua tjimaña nga tjimaña ngasundée kjaenra nga chi'inña kjaenra nga ndají b'enduña tanga kui tsjuaña ijin xuku nga tsindayaña kui ngat'a nga kui mare kuinde ngat'a kuacha tjitsu xujun nga najmí nguisa 'ya tsa mediko tsa xuku maistro tsa xukú doctor kui nguije mare ayi nga tsjuaña kui Milagro xi tsi'inéña kui nga ja mandayaña ngata nga nguije animaña tjinukjaña kui nga kañuju sande kuacha tjiña'ande kumák'iande nde kjuaení xutande jmanga inchya té xutasa jma kjima s'uinde ja tji 'yu tji ña'á ku ja k'iande kua tsjuare ngu tsubekja xikjin xutande nga kitukja kjindi'e diu nga nda kjuaéña kui nu tji'mire nga nda k'uemaña tjim'íre xinguiña ku kuacha ngare xutajnijinde kañujusa nga kuma fanangonde ku ja já kuatsikjayani ngani'ya'e xuta inchya faéni xutande tjin xuta xi kjién ngat'a kuacha ngare xutande nga kjuane tejó fichu ku be'e b'endare najmi xi xi chine yajo'e xuta kjua tsindani tsa mole kjuatsinda tsa ndajñase xuta kjua tsindáni tsanga chinga kitsik'ien xuta ku tsi tsju ja ku nga kuichú ngani'ya'e ku kjia kua kjienju xuta'e kua kjienjo amigo kuakjienjo kuakjienya xikjin nga kjuae kjinde ku k'iande tjifaenis'uininde ndanga ma asenre xutande ayi kuacha tjin tse'e kañuju sa ku nga kuma k'ia ku ja ndibaninde nga ja fa'anínde xukuxi m'íre biejo tsure xuta tsindanga ngu kjinditk'áa xuta minchyare tjé minchyare xka michyare najmí chanab'í minchyare ngu nchyaba xi tsindá jande kjua'asun kui nchyabáa nga tse'e nchyaba kjue nú xi'a nchyaba kjuenúxu m'í xta ayi nchaba kuakjienú tsure xuta ku Kuixi fa'ayajo ndiyate xuta xki nguixun niskindi xi b'ema niguxinde nga burru niki'esunre nchaba ku chje menengui kui xta ngat'a'e nga ja jaxu kjuae xtasande nga kjuae ku ja tjibaére tsa chjechi tjibaere jó pexu jan pexúu tjibaére xi bere kakun ku xi najmírende ku ja tu kuachatse basendá xuta tanga ja tu tse'e s'ui kjima tse'e xi'asa ayi tuxi tjinichayají tse'e chyaba kuakjienu kuinga kumá k'iande ku ja ijin ndibaní nga treita y uno treintay uno de disiembre katengu sa katengu sa m'í xi'a ku katengu disiembre kui nga ja fa'e xutajni xi xín nduba xi ndiba mejicoya xi ndiba monterrei xi ndiba ngatsindá xi ndiba e- e puebla tujmáni xi ndiba tujmáni nguije ngandée tkuya'e ndiba xuta nga fa'et'ajni xutajnijín xi kijí k'ui ku fa'et'are nami'é fa'et'are na'e fa'et'are tse xikjin xuta nga kjua'e tjsua tjinre tji fa chja'á ndiyama xuta nga inchya fa'e nguindegui'e s'uinde ku ja nda jmanga m'í temascal k'ia nda fa'e karro'e xuta xi ndiba k'iatse ndiba ngat'a ndifa tijñajinjni ku nga ment'a kui xutande fachuyarende tjima lancha xi tsikjuyani kui xuta ndibani kui ja nga fa'e k'ui ja já s'ui kjua'e k'atsje kui xuta ku kuacha ma nga katengusa skanda nguindegui'e kañuju tikja nga fa'e ja tanga nga katengu 'ñu fa'e nguisa xuta Ku ja xukucha tsjua kjua'e xuta kuacha tsjua inchya faéni ngat'a kui xi kjua'e tsi s'ui kui ja kuacha má katengu sa tuku kuachá xukucha kumá kañuju tuku kuacha ma ngat'a'e tuku kui fanango tuku kui tuku kuacha má tuku kui tkuya'e ayi ngat'a'e ijin ja tse kjué nu xi'a kuinga ja kumák'ia ja inchya faéni ngade'e xuta inchya faéni ngangungu ngangungu tujmáni kjomaasenre s'uinde kjoma asen ku kjuaeni ngat'a kjua tsixani xutajni kuacha tjin ts'e súi xi tjin ngandejni kuacha tjin tse'e najmi xi ngajni k'ui nga xuta mejico kim'íjni kuacha tjin tradision kuacha tjin kostmbre kuacha tjin cultu xi tjin k'ui nanguijnijin ki kjua kuacha tje b'exkiya nguije'an kui en xi texiyajnu